في احد الايام كان هناك شبح يخاف من الظلام، هذا الشبح كان مختلف عن باجي الاشباح، لانه كان يخاف من الاماكن المظلمة عكسهم، كان دايما يحاول يلاقي اماكن فيها نور، وقرر يسافر حول العالم ويبحث عن اكثر مكان منور يعيش فيه.